Atɛɛkpɛŋkǝ kɨr i mɨ kɨnɨnɛkǝ nee yee náa kpɛŋ ne kpii ekeeri, e mɨ mɨ ri e mimi siiri nóo fuu otui mɨŋ mɨ yɩrɩ mɨ epipǝ oturu tɨrɛ wɨ lɨŋ tɨ wɨ te mɨ.